מ'קען האלטן גרינצייג פאר בערך א וואך אדער צוויי ביז ס'ווערט נישט גוט אפילו נאכדעם קען מען עס נאך עסן. באט ווען ס'קומט צו א חודש איז עס שוין עכט א סכנה צו עסן און ס'קען פארדארבן די מאגן און מ'קען זען ווען ס'הייבט אן וואקסן שימל אויף עס, דארף מען וויסן עס אוועקציווארפן.